Be i gat i gat secund mi diversament dal can a t'sautu nen ados o a pöl esi ch'a t'sauto anche ados, comuncue ël gat a t'ven tacà, a së strafugna, a fa le fuza, eccu anche la parola chë dëvìa di prima, a fa le fuza, a fa capì comuncue che al e al e ün animal afetus, anche li